A-o libbro da jungla, quello con Mowgli, Balù e Baghera, quello me vëgne in mente, a fantaxia allucinâ de Disney, belliscimo; do resto, de foreste no n'ò mai viste guæi, ma ê ò sugnæ ben ben, e grendi foreste tedesche, ò de l'Alaska.